एंशंट ग्रीक ये मायसिनीयंस सुन इल्ले आनी ते खूब भयानक असले खाई। तेंचो प्रसिद्ध लीजेंड आसा तो एक हजार एकशे अशीत। ते लिपों रावलेले जायंट वूडन हॉर्सान।